<hesitation> <noise> iku kɔ̀là màa ɔmi fínɛ búá gege gáŋga, bìíbìií, fl̀òo <hesitation> nì ábua màa lé ebud̀ò ìzìgo bɔ̀sì, kíni búá ɔmi fínɛ̀ íná zà fía ani áwage ge ɛnɛ́ɛ̀ gegee <hesitation> ba nɔ ni <hesitation> àtɔ̀ntí bɔ̀sì ká yá <hesitation> úni ɖí màa nyì àtíkèsi <hesitation> ba nɔ ni ɔ̀ŋùmɛbɔ̀sì úni lɔ ké ɖí àtɔ̀ntíbɔ̀sì lɔ. àtíkèsi <hesitation> iku gáŋga ɛnɛ́ɛ̀ à nàáa mù ni ùú fɛ gbagbagbagba, ugegenì únì ùú nyi ani áwa <hesitation> bìíbìí ɛnɛ́ɛ̀ à nàáa mù ni iku ma nyì bìíbìíí. <hesitation> bàá muà úni ŋɔ̀ nyi ni nyini bàá mu bìíbìíí. úni iku flòo ɛnɛ́ à náa mù ni ù ɖi iku flòo ɔwɔ ɖàá muà flòoo <hesitation> ìsìkabɔ̀sì ká nyòo ìsìkabɔ̀sì lɔ ɖí iku màa ú nàa lɛ̀ ùú nyì flòo gàké tè ù ɖalɛ̃ éwu úndi ɖíìsìkabɔ̀sì màa ówò ba kpalí kíni búá ɔmi fínɛ̀ íná zà fínɛ <hesitation> iku kɔ̀là le wèeè blɔ gáŋga, gege, flòo, ìsìkabɔ̀sì <hesitation> ɔ̀ŋùmɛ bɔ̀sì, ìzìgobɔ̀sì, kíni búá ɖí màa ɔmi ká fínɛ̀ ɔmi ɖàa nɔ tè yá í ná zà fía kile baba blù elíì. <hesitation> kùleur màa kɔ̀là màa na jɔɔmi <hesitation> kɔ̀là le blù plémù eɖe éblú, éblú là jɔ̀mi ɖɛ́ɛ́ sú iku <hesitation> tòo máa ɔmi gu búáá éè ɛnɛ́ɛ̀ iku éblú nyóo nélèe. Ùɖi iku màa ne yìlè ayàmi. Kayi ì gu ábu èblú zàyi nélèe yáá ù za nɛɔmi. sú iku tòo màa zimi blù ɛnɛ́ɛ̀ èblú úni ɛɖí nyóo nélèe. Kíni ɖi kɔ̀là màa na jɔ̀mi blù kɔla lɔ plémù eɖe.